Sikat gigi yakkidugunangngi narekko pura kiq manre yak- massikaq gigi kiq nasabaq yaro <noise> se- sompang ka sesa anre <noise> maddekkeq ki isi e jadi napaccingi ni nappa nae- napalenynyeq to i bau makebbongnge <noise> ki timu e.